riyb'al b'la' pu wanma' che qas kin <hesitation> k'o jun nichaak che qas kinrita'an xaqara' kirya' jun otz taq chomb'aal, kinno'jneek, kin kinchomaj qas otz rib'aniik xaqara' kinnukna' che rib'aniik che rib'aniik <hesitation> jun chaak rii', qas otz kinya' kaan qas otz re richukxiik xa' kela' k'ot k'axk'ol pi nichomb'aal, k'ot <hesitation> tzuktzo'n pi nipensar re <hesitation> kinb'an jun chaak rii' xaqara' pi riyb'aal wanma' qast k'o b'la' jun nichaak che qast kinrita'an xa' kela' <hesitation> k'ot kinchomint chi riij che kintij puwaq'iij, che kintij chuwa'q, che kintij kab'iij xa' rimal la' <hesitation> li chaak nejeel chaak pi nichomb'aal che qas nejeel chaak qas <hesitation> otz qas q'a' riij, xu' chan qast qaya' qanma', qast qaya' <hesitation> k'o chiran k'o nik'yaj chek k'ax kiqaj pi qachomb'al <noise> kiqaj pi qanma', kiqaj pi qak'aslemaal xa' kela' <hesitation> k'o chiran laaq't chek qab'an otz rib'aniik jun qachaak, wuxu' qast qak'is chek rib'aniik jun qachaak rimal k'o nik0yaj chek k'ax keqaj pi qachomb'aal xaqara'.